E qavuk, kaname ising da, anit mot nana. Anit mot nana ba bame ising ya, ya quluk ara rowes mat e qavuk a vamgi, ba vas sa ara roves mar atki ba qa ngiap. Dape dangdang sapraqa ba qanes mat e ising ara vamgi. Me quvuk da qa taram ga valangmat nama ravek. Ba qataram ga, ka tuqudama valam ba qa tas ama valam, ba qa katas ama ravek. Ki ama ma ravek di yak e quvuk di qa vit. Ka taram ga valangmat, ka di ama qarotka. Ma qarotka ma raka, qa taram ga valangamat dama ravek bama, ama valam bama dnagdang. Ba toqor ama, agirong qarkrong i irong nga, nga tet parivat di qa, katas arong. Ka di, qopki qataram ga tas, ka valangmat. Ba qa tas, va memar vraqa, ba qatas ama qarka virong. Yak e quvuk, toqote ama mor a qeng. Ma melabem matka. Ka taram ga valangmat. Memar iva qa nes mani ama muga. Ba qa, qanes mani ama dulka. Yak e quvuk, qopki ama mor a qeng. Utaram uring neng maqa i qataram ga valangmat. memar iva qa ruqudam nge. Ba qa, qedamnge samat nas ba qas nge. Ba qa, ma, a sakngem di vat ngrargana. Koir memar iva qana nes nge imak pa qarop. Memar iva ngi valaga imak pa qarop ba memar iva, ngi valaga ba ngi, ngias ka. Di imak pa qarop dap koir ngi na valaga sak ngaritk di memar iva qa nap ngiavas. Memar iva qa, ka valang nge. Ba qa nes mani ngia vaski. Qosaqi missing ising din yi, yit. Konatk ama ravek. Ising di yit konatk ama, ama nong, yi valangmat nama nong ba yit konatk nga ba mengon. Di yi valangmat nanga, e nong di yi reng damga. Ba yin braqa ba yi qaraskaras ka ba yi tki qonatk ka. Samuk sada raron. Dadang da ngiequnam braqi ba yi nanan na qarak. E nong, qi di ama, ma qauitk at kanak. Ma quitk at kaniak inak ya taram ya, yatas prama, ama qoe. Ba yi, yas e nong, di berak tak ama quiaqa va vatakpit di yas. Me, e dangdang, e dangdang di qataram, ka retmat nama ravek. Ba qataram ga tuqun nama valam. Memar ive ngia ret tarek nama raka ta qa, ka ruqudam nge. Yak e dangdang, ka taram ga, ka tuqudama ravek. Ka di amuraqimga. Ma marka va qat naqot prange soqop di qa taram ga valangmat nama ravek. Memar iva qa nes nge ba qa valang nge. E, e dangdang di qopki a qarot di nga vit. Yak e dangdang di soqop ka memar iva qa, karkanga ma mornga ma dangdang di memar iva soqopka qa, ka et tanga valabam, ba qasam, yak e dangdang. Dap ama, ama rarebam savat e, yak e, e quvuk di ama, ama a sariyar di ama, ma raros ta sariya va qa, memar iva ngi rak praqa di memar iva raros na ngia ratk praqa da ngi, neng maqa. Ka taram ga ma rasaneng braqa. Yak e quvuk. Memar iva qa va, ka nes nge. Da suk titk mani nge. Memar iva qa nes mani ama muga da suk titk mani qa. Yak ti ama, at, a qeng di amak nbes nga. Mak nes a qeng. Nopki ra taram di tit yirmnaga vesagos, yanga a qeng. Ba qa man sama ni yanga a qeng i amak nes nga. Memar iva qa, latk ta sakngem savat ngia vas, memar iva ngi neng maqa. Memar iva ngi ngiap namat ka. Memar iva nga, nga morka anga raka di memar ivaqa qonatk ka sada aron. Yak e, e quvuk di qa taram ga valangmat. Ka taram ga tas. Ba qa tas agirong, ama dangdang, ma ravek. Memar iva qas aung, da qa vasat naqa. Qa qonatk ka ba samuk sada aron. Da ising, ising di ya taram yi wotk prama raka ba yi wotk pra agini qarkani va yas ini toqor e qoel. Da yi wotk praqa ba yi qaraskaras ka ba, ba bungmat nama salavirong savamga. Bungmat nama salap natk, ya ranaqi nuvaski i yit qonatk ka. Yit konatk ka ba yit konatk ka ba, ba samuk sada araron. Ba ma mor ara alaki mat karak. Dangdang di yaron ba yi manatam saqa imuk tararon. Ba yi manatam ive sitkam ga imuk tararon. Ba qa, kaliqi saqa ba, ba sitkam ga dararon, sa yi i lak, na qarkit at, aralaqit. Tote sa sitkam ga imuk pa ba ya, ya tutk naqa. Isa satkam ga imuk tararon. Ime, ising, me qosaqi me e quvuk dosi, ka taram ga, ka valangmat, ba, qa, ka tu vrana namat mas irong qarkarong iva qa valangmat nirong. Toqor ama valam bama, ama dangdang, bagirong karkirong iva qa valangmat nirong. Ka valang, ka valang ini natk ka ret sini ba sasi savat karkos amivaras karkos i iva ka tu vrana na yarong iva qa tas yi. Di yak e quvuk di a yar di roqori. Qa taram ga valangmat nagirong qarkarong iva, ki memar vra qa iva qa tas. Ka tas irong ama, ma qarka virong, ba qatas, da qatas karkarong ama yar, ma qarka virong. Rote ama, ma langes a qeng. Ma, mak nes a qeng. Memar iva qa nes nge di suktatk mani nge, ba qa nes, ka nes anga, anga valabam di suktitk mani am. Yak di, opki a qeng di ama nangis nga a qeng. Ma pael katet pat yanga a qeng. Ma, yanga a qeng di amak nes nga. Memar ivaqa ru nga mani anga muga di nga, ama muga di qa tas. Rote qa di amak nes, mak nes nga yanga a qeng. Yak e, e quvuk, di opki yak di ama nangis ka, ma nangis ka ma, opki ama nangis ka ma, ma, ma aqa. Qopki qa di a qarot di nga vit. A qarot di, koir memar vraung ni yanga a qarot. Rote i qa dopki ta von ga ri yanga ma qarot ti qoir memar vraung. Memar iva, ka sangar ange samat nas baqop ka edamnge na qar, qaretk a, a davolagi, ka edamnge naqi va samat nas, diqop ka tas nge roqori. Koir memar iva saprange. Me saprange ama raratk ka nange diva qa ka sangar ange. Dap saprange i vat potkmat nange diva ngia taran saqa ba saprange nagalam ga. Nak koir memar iva qana, kana man savarange ba qoir memar iva qa, kana mas nge. Dap sapraqa, sapraqa di ma raratk ama salapka varang. <hesitation> me ve ma raratk amiska saprange ma raratk nge, diva qa sangar ange va qas nge, ki va qa vasat nange. Dao me roqote i, saprange dap ngia tu votkmat saqa, dive ngi laqa, va mol vraqa nasara nge dap saprange ba ngia ran ba gia vat. Yak di a, a yar di roqori. E ising, di ya taram yit potkpat naksaqi. Ising diva yi votk prange, ising diva yi votk prange ba yi qaraskaras nge ba, ba ma, bungmat nama salap savam nge bama, ki ama rotki nange dadang da yi qonatk. Ya tanaqi i yit konatk ngia vaski. Ya tanaqi i yit konatk ngia vaski bap, dangdang mani gia rowes, kri agirong qarkarong i ya tas irong diva dangdang mani ini. Anga rowes dap yi er tki qonatk uvaski. samuk sada araron. <hesitation> <noise> Qari vama <noise> amulaqi, dime, ngi tal e quvuk a salapki di qaretk iva ngit mot naqi. Rote ime quvuk di ama qarotka. Te qa di ama qarotka, dap me mising, qosaqi etk, etk kosaqi. Memar ive ngi ral at salapki, ba qosaqi Apkiu, ura mota diva ra, tat nanetk ni yarong. Qopki va memar vra ara qat nanetk savat yarong. Me roqor e quvuk diva rik yar vara salapki. ote ama qarot ka. Koir ama qarot ka ak memar iva me ising yi nes maravamgi. Memar imising ya ron maravamgi ba samuk sada aron. Ba qaliqi imuk ta aron. yak di qoir ama qarotka ak. Dap e, e dangdang, e dangdang, di ama marka va qat naqot parut ama ravek. Soqop di ama soka. Ka taram ga so, da qa taram ga retmat nama ravek. I qoi ti, ti lamu nge ive ngi retmat nama ravek nake ngia naqot saram ut. Va qari va ut naqot prange di ngia naqot saram ut. Koi ngi na, ngi na valangmat nama ravek, koi ngi na nes ama raka. Dap soqop ngit naspat. Di ama, ma dangdang di nasi angara yar di yanga. Ve ngia naqot paraqa di nakpa, ka nes nge. Koir mani va qa nes nge dapa qat naspat. Qak nas prange, ama raka i qak sel sange, qak sel sa qarak ama guega ma raka. Yak e dangdang. Ba me dangdang, di opki a yar di ama nangis nga, ma nangis a yar. Kari va ngi tak e takmat saqa memar, dinak pa muraqim ga. Nokop me qoi ngi na takmat saqa memar di nokop ka nani nop memar iva qa naqot mange i ngia tet. Qoir i qana nes nge, qoir memar i qana nas prange. Dap memar i nokop kanaqot mange nanet nop ngitk kri ama, ma lup prini, ama ku vrini angat pas nokop. Dap me qarak ive ngia naqot i ngi takmat saqa dinak karak ak i a muraqim ga. Memar iva nging neng ma qa. Gi yus nga ton namat ka. <noise> dap yani i ama ku vrini angat pas di nokop karkani ani i nokop memar iva ngia ret ta ngi dam na gileng savini ba yani mono. Ani mena ini ngaret ta ini ngaregalang i mena varivat. Ba saprini dap ini nga ret ta ini ngari nak yimono. Ba vuksetk ta ini angares dap ini nga met ta ini nga sodong. Saprini imena, imi angat sanang sanas iva roqori da ra ran da ri valang ini. Dap me ngia naqot karak iva, iva qa ret mat tinaksi memar iva nging neng maqa. Memar iva nging neng maqa, pa ngu mot naqa. U, nak pa rak tiva qa nes ngo. Ba natk kop ngia rak ngia ratk mono mar avamgi va qa nes Ka nes ngia ritk, ngia mat nga ra tk namat ka dinak, suktatk sa ngia ratk samuk samar avamgi. <noise> Dime dangdang di a, a yar di yanga, ngia naqot karak i ngi tak e takmat saqa dinak karak ak i a muraqim ga. Ba qa taram ga saren va ngin bon ga rama mar irong amat mas irong di nak pa qa saren. <noise> qa saren ba qa, ka retmat. Qa retmat nama, ma, ma, saratk irong ma.